أكتر شخص كان مؤثر في حياتي هو معلمي ، تعلمت منه العديد من الصفات الحميدة ، زرع في الإجتهاد و حب المعرفة من الصغر وعلي يده تتلمذت و تعلمت العديد من الخصال الحميدة ، وهو أيضا كان يحبه جميع الطلاب و المعلمين أيضا ف هو بالنسبة لي كان خير قدوة.